<noise> nol seddi <noise> dua tellu eppaq lima enneng fetu aruwa asera seppulo seppulo seddi seppulo dua seppulo tellu seppulo eppaq seppulo lima seppulo enneng seppulo fetu seppulo asera duappulo duappulo seddi duappulo dua duappulo tellu duappulo eppaq duappulo lima duappulo enneng duappulo fetu duappulo aruwa duappulo asera telluppulo telluppulo seddi telluppulo dua telluppulo tellu teppulo eppaq teppulo lima teppulo enneng teppulo fetu teppulo aruwa teppulo asera petappulo petappulo seddi petappulo dua petappulo tellu petappulo eppaq petappulo lima petappulo enneng petappulo fetu petappulo aruwa petappulo asera limappulo